Maro izen̈y karaza fombafomban-dreo Portigaly àby io fa resaka loky zay ten̈a azoko ononô resaky loky ten̈a mahay mandoky reo sady ten̈a Karazan̈y maro feky. Abôaka eo koa resaka karaza lamoziky ten̈a miain-dreo raha in̈y e tafabôaka feky.